Ny fomba fiborosoagna nify tegna tsara vôlohany malôha alainao i borosy nify igny ataonao kolgaty de nifinao to de mitsiky anao de ataonao miakatrakatra malôha le fanjohy incisive ndraiky caninei de le vazagna misôkatra magnano i vavanao de le vazagna i rokontigny tsara le ambony de avy amy sisiny agnatiny de mikombogno aminjay vavanao igny akombonao de borosoagna koa le vazagna avy ivelany.